Ny <hesitation> mahasamihafa vitsivitsy mampiavaka ny amboà ndraiky <hesitation> piso: <noise> voalohany ny karazagna tsy mitôvy, <noise> ny vatagna tsy mitôvy, ny raha oanigny tsy mitôvy ary <hesitation> fombafomba <hesitation> fagnanaovagna raha tsy mitôvy.